ഉനസന ഹിഛ് അചസ്സിഓന് മലപന ഇന്ജപനദ। വിവിദ് ബനനദ തരകരിന് ഉപയുഗമലപന। കയമ്പഗമ് തമൈതോ, ബിതരതഗമ്, കയമ്പഗമ് ചപചിചുമ് ഇസമലപന। പഛകലലരഗമ്, പലക്, മിന്ഥൈ, ഹസിരമ് ചപചിചുമ്, ബിന്ദികയിന ഉയസമലപന। ഹലദിഗമ്, ഹലദികപസികമ് ഇസമലപന। ബനനദ രഈസ്, ഇജനദ് ഓന്ജി രദി ഛപതി മലപന। ഛപതിന് വിബിന ശൈപദി ഥയരിസവലി। പലൈതിദ് ഹനനമ് ഹമപലനമ് ദിയവലി। കിതലൈ സൈബമ് സതബിരി ദരകശിനമ് ഇന്ജിഥനമഥ സിരിസവദ। തതതിഗി ഛനനഗി അലന്കരിസവദ। ബനനദ സമബരമ് ഛതനി। ബച അഛഛികതദി സലഏതിശനമ് സരിസവദ।